Omuni mberi zuvisire kutja nai mutu meso kukarira omwisane nangae okukalesa ombuze poo kukaungura mo tv kana mberiraere kutja nai oviungura mbi oovyandje ombimbatjangerwa uriri kana mbari nombango navyo nandae indjo mitiri yondunino yotjiwana tjimaindjipura hapo nu koujo motjitivi eetja kako uriri imbio kavyandje uriri kekamburire inde hungi ndo, mara tjitweya koo merihongero ingo wokombanda koskole indo zonene ondjira aindjitwara ngo ekerihonga oumitiri erihongo poo poskole indji ndjiri mo dorado park okutja erihongo oumitiri oumitiri mbwi oviungura mbimbiungura nai mbii mbi mbaungurire ko po wennie ekaungura ko rietquelle mokungura moumitiri mbwi noho emunu kutja nai otjina tjimbasuvera mbasuvera okuhonga omundu poo kuzuvisa omundu po kuraera omundu kutja aa aaimba pekara nai na nai poo mbiyanga omundu mapure mbimuraere otjina tjo otjina tjimetjiwa memuvatere memuraere kutja nai aa aa onai na nai eemaverstane mazuve, okutja oumitiri mbwi tjimbaya ombura ondenga kana vendjipa oona uyenda nao okerisasaneka nu kutja ii tjiri moenene owo kana vendjipa kuno mitiri yarwe mo mwindjo metuwo romahongero kako vendjitwamo erike avendjipe ovanatje mena rokutja handje indo zomitiri noho ozohena oiri ndjo ovanatje ovengi. Ekondjo nawo mara noho kekondjo kutja hina kutjiwa poo metira kako eekondjo noo nokutja tjiri ooviungura vyandje mbi andae omwano mbumabuta uriri mbautira mo mokutja tjiri imbi oovyandje mbivii kwamba iindo ona ndu mbapewa ookutja nai okutja mbakamburoo ekuruhungi oorandje ndo ondehongo okutja indo tjimoraere komwatje poo tjimoserekarere aaritjata opuwo opumbamwina kutja nai oviungura imbio vyandje mbi nu oombi nangwari. Ombura ondenga tjimbakauta imbo mitiri vendjipa ovanatje imbo wondondo oitjahamboumwe okutja imbo vape vape moskole moskole indo zokombanda nda ekondjo nawo okutja ee ekakara omyeze vyari vivari ombura indjo oitjavari tjimbaaruka rukwao po wennie otjikandotjo avendjipe imbo wondondo oitja hambondatu ovanatje nai mbakarira ovanene katiti, okutja indjo noho okutja ekuruhungi ndo ami noho ondimbapasa muoaehe mwindjo mbapira ndjo yomaandero wombura. Okutja indo aaritjata handje ovanatje oveni veno mbango tjiri vepura owo aavevanga okutjiwa kutja nai kutja pekare nai poo tuye mba ovii yari oo yari ovanatje mbavekuu tjiri tjiri oovanga okuyenda koklasa ketuwo romahongero, oovanga okukavaza mena rokutja ovanatje mba kooserekarere nganda ohungire nganda okasewa erike kako aruhe aavetwapo kana poo aaveisapo kana poo po nao okutja tjiri oviungura vyandje imbi vyoumitiri mbi ombimbivanga toho mbaa keetjiwa kutja yari ondjira yandje mara nai tjimbeya muvyo ombimbasuvera uriri.